En dum mari duniyaje guda jeenai wodi mercury, venus, earth, mars, jupiter, sartum, uranus, neptune be plotu. Haa kode boo wodi naange on tan, sai bo ha constellation bo wodi orion, ulsa major be minor, scopius, libra be aquarion. Haa celestial body bo wodi astroid, comics, cuper beld be cosmic dust